Any Rosia ny kolotsaigna any voalohany hita mampiavaka zare any malo ilay resaka hoe dictacture ilay hoe didy jadona i agnisan'ny tena hita mampiavaka zareo fa ilay didy jadona amy zareo tsy de hoe ilay hoe didy jadona amin'ilay hoe ratsy fô ny fitondrana zany hitanao fa ma- marigny, marigny dia marigny ny vahoaka, dia avy akeo koa ny raha mampiavaka zareo koa resaka fitaovam-piadina agisan'ilay magnana fitaovana mahery vaika ambonin'ny tany Rosia magnana azy dia io koa anisany kolotsainjareo any ilay hoe fagnagnana ny fitaovam-piadiagna.